malaatin baree it fichaan amaa baree itfichaan ama baree hark itdiketeen suun wookasaa fudaatii feet woanakasii suun laan detee scruue bite laan bukiiftee laan kassafutee, harkineen malsub woaitkaetee udaan suun harkaan hinkabinii duub itkadaade dubb akaasinn itatii, akasinn kadadamtii.